Apɔŋmwɛɛrɩpǝ wǝǝ,ŋpǝ wǝǝ e lée yee oyupǝ ko co pǝ ǝ fǝ e kpii rǝ oyupǝ mɨŋ kǝ́ yée ye ademɛ mɨŋkɨsa wǝǝ oturu o lo co wǝ ke ce wǝ ri kǝpupukǝ o, o lóo co apɔŋwɛɛrɩpǝwe ǝ fǝ e kpii rǝ oyupǝwe oturu oyupǝwe pǝ lo poŋ ayɩrɩ pǝ lǝŋ tɨ pǝ lǝ kirikiri. Anɔpɔŋpǝ ŋpɨ wǝǝ, wǝ ke ce wǝ ri esi wǝ́ o lo toŋ o, ǝ lǝ́ǝ fǝ apɔŋpǝqwe ǝ fǝ e ri mɨ esi ye. Wǝ ke ce wǝ ri gaali wǝ́ ǝ lǝ pɨɨlɨ o, ǝ lǝ́ǝ fǝ e kpii ǝ fǝ e ri. Rǝkɨsa gɩtɩwarǝ la apɔŋpǝ wǝǝ, vonɨ e le yee kulikuliyǝ wǝǝ wǝ́ ǝ lǝ kǝ tɨɨ gǝtɩwarǝ we wǝǝ, oturu ǝ le pe li apɔŋpǝwe pǝ ŋ mǝ ru. Voŋ pǝ lo ru wǝǝ, wǝ ŋkpɛ o lóo koru ǝ sǝ bʊraarǝ e kpii kɨ asiɛrɩ pǝ kɨ oturu ǝ lǝ fǝ e le yee yɩlɩɩwʊ wǝ ke ce wǝ ri keeri ri ŋ keeri o, mɔrʊkpǝ wǝ́ o lo toŋ o wǝ ri ŋ ;wǝ e le yee o wǝ ŋkpɛ wǝ lóo poŋ oturu ǝ lǝ fǝ apɔŋpǝwe e le yee yɩlɩwe oturu ǝ lǝ fǝ e le ri. Anɔpɔŋpǝwe pǝ ŋkpɛ o ŋpǝ paa o ŋ koru e yee ŋpǝ paa kɨ ǝ fǝ e kpii rǝ oyupǝ ŋpǝ paa wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fǝ e ri pʊsaa mɨ otuisa mɨ mɔrʊkpǝ mǝ ayɩlituisa ko wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fǝ e yee. Apɔŋmwɛɛrɩpǝ sa ŋpee o, e lée ri pǝ tu ri ŋ tu pǝ lée yee paape wǝǝ wǝ lo ɖo oyupǝ ko wǝ e leh tee kɨ o co ŋpǝ paa ǝ fǝ e kpii rǝ oyupǝ we. Wǝ paa pǝ la cʊma wǝ lée yee ŋpǝ paa wǝǝ o ŋ koru ǝ fǝ pǝ ǝ fǝ e yee tɨrɛ amaa eni kɨto oyupǝ e lée yee kɨ ǝ fǝ e ri keeriwǝ ke. Gǝtɩwarǝ we la apɔŋpǝ wǝǝ, ŋrǝ paa o ŋ koru ǝ fǝ o co e kpii rǝ oyupǝ lǝ mǝrǝ pǝ lɨŋ yee wǝ. Kɨto mɨŋ anɔpɔŋpǝwe ŋpǝ ŋkpɛ pǝ lɨŋ fǝ pǝ kpii rǝ oyupǝ lǝ mǝrǝ. ŋpǝ e pǝwe wǝǝ pǝ lǝ́ǝ fǝ pǝ ŋ ri pʊsaayǝ rǝ myɩlɩʊ ko mɨ mɔrʊkpǝ ko oturu ǝ lǝ fǝ e le ri ko oturu wǝ la lɛ.